Lu murtaru è utili, anzi era utili, pirchì ora macinanu li machini ma na vota si usava lu murtaru chi sirvia pi macinari chi sacciu agghia, cipudda, nsumma tanti cosi chi sirvianu pi cucinari. Na vota lu travagghiu nta lu cucini era pi veru nfutu, faticusu soprattuttu quannu c'eranu ddi famigghi cu figghi assai, li fimmini na vota stavanu jurnati davanti li cucini.